ñy fombandrazamampiavaka ñy frantsay: ñy fankalazà ndroze ñy revéiôn ny ñy noely, na ñy fetiny ñy krisimasy zay, manomboky aminy ñy matoñ'aliny ñy fetiny ñy krisimasy roze, manao fety aminy Ñy lilindraza ndrozy, manahakan'izay ñy fihinanandrozy ñy henenkoso, ñy fankalazà ndrozy koa ñy fahafahanybñy frantsay, nanombohany ñy revôlisiôn frantsay, taminy ñy daty efats'amby no folo jolay sivy amby valopolo no.